sɛrobia cruru mimi ni awe pori mi te a zanina ba nicoza lɛ lo nunɛ mina a mi bwero mu a mi we bera dange yi mibini toro we pori mi te o dia mu ɲui yan to lo titibwɛ ho yan oyi duna ho na to ho poria mi te ma tete yirawe a a fera mi tena a protege mi te don dange yi mibini to ba nasia so we prote a bori mi te ba biaso we pro bori mi te a zani na lɛ vɛ miro wa mu mu'a a we fera mi tena